Yanana janichi naleku, xhichina xhina'a noyuiluxi ti'a kini xhoxi, kala cuidado xhi chilí, uhá tekala cuidadoi nulala naajinixo xhinii hí kuii ngueltate lui kayee, xhitilu hija yuu ngua <hesitation> eitu nakuyee, yeikuye ixlo tejun kalai ikue kayei há kineic <hesitation> una c <hesitation> kaxo.